Ñyamunda kanjum woni jaamu am, nde mi nyamayi fuf e mi nanaa ba mi yaamaki. Mi wodi ñyawu olsa, nde mi ñyamaayi fuf dadande am e naawa. Ñyamunda kanjum woni jaamu bandu konmoye neddo.